Martel ge kalu biasa ngom mo pake ene ge mo so gahi gatebe o paku hate, paku lata, paku hisa. gatege